Lu biancu è comu lu culuri di na luci ca annorva, mi fa pinsari a quannu circamu di taliari lu suli ma putemu fàrilu sulu pi picca secunni. Accussì putenti ca nun si po taliari, però si po sèntiri lu putiri supra la carni. Mi fa puru pinsari a la purizza e lu splenduri, a la pulizìa di li superfici, di li mura quannu la luci si rifletti 'ncapu a tuttu e brilla.